Gne fomba ahafako magnome toky fa miaro e tontolo iainana e sakafo oaniko e sy mampiasa charbon aho mety oe mampiasa gaz ah zany na mampiasa fatany courant amizay ialana ame manapatapaka hazo zany igny, da sy magnarignary sakafo aho satria igny sakafo igny mety andoto tontolo iainana raha aria ame fako egny.